عندى كثير من الهوايات مو- مو شى معين، لكنى بحب القراية بحب الكتابة، <hesitation> بحب أشوف أفلام، برسم أحيانا <hesitation> مو شغلة معينة، أحيانا أقضى وقت فراغى مع أولادى، ممكن أطلع شى مشوار، لكن ما مابو شى معين بساويه.